أكثر شئ طريف حدث لي كان يوم كنت أطبخ في المطبخ، وجررت إني أجيب وصفة جديدة وأنا خلطت المكونات ببعضها ينزل طاحت كل المكونات علي الأرض كل شئ طار كانت منظر مظحك بدل من الزعل ظحطنا كلنا في البيت صارت نكتة نكررها هذا الموجف ذكرني إن الحياة تحتاج أحيانا جرعة من الظحك حتي لو كان موقف غير متوقع.